komiði sæl og verið velkomin í

kíkjum á atburði Borgarbókasafnsins um helgina fræðumst um aldur hringja Satúrnusar og heyrum í sigurvegurum tvö þúsund og átján ég heiti Sævar og nú verða sagðar Krakkafréttir samkvæmt nýrri könnun ganga að meðaltali tveir af hverjum tíu með endurskinsmerki nú er daginn tekið að lengja sem þýðir það verður meiri birta með hverjum deginum sem líður en snemma á morgnana og seinni part dags getur verið mjög dimmt þá er nauðsynlegt að setja á sig endurskinsmerki til að sjást betur í umferðinni ef maður klæðist dökkum fötum er enn þá mikilvægara að vera með endurskinsmerki þeim er oftast komið fyrir á flík eða tösku samkvæmt nýrri könnun VÍS um notkun ungmenna og fullorðinna á endurskinsmerkjum kemur fram að aðeins tveir af hverjum tíu

nota endurskinsmerki í Krakkafréttum í nóvember fræddi Sigurður Jóhann hjá unglingadeild Landsbjargar okkur um endurskinsmerki hann sagði að ökumenn sæju vegfarendur fimm sinnum fyrr ef þeir eru með endurskin best sé að hengja merkið annaðhvort í rennilás eða á bakpoka það skiptir ekki máli hvað maður er gamall allir ættu að vera með endurskin og bókstaflega láta ljós sitt skína í myrkrinu var haldið í Spönginni þar kenndi Bjarni Þór Kristjánsson krökkum á aldrinum sex til tólf ára að tálga ótrúlegustu hluti úr spýtum tölvur og forritun réðu ríkjum í Gerðubergi á laugardaginn þar lærðu krakkar um heim micro bit

en með henni er hægt að læra grunnhugtök í forritun hægt er að forrita einfaldar skipanir á tölvuna eins og myndir hljóð og stafi það er líka hægt að búa til flóknari skipanir þá getur tölvan virkað sem áttaviti eða tekið á móti skilaboðum á sunnudag var sögustundin Heimsálfar þar sem sagðar voru sögur á pólsku Borgarbókasafnsins er

sjálfboðaverkefni þar sem fólk mætir og les bækur fyrir börn á ýmsum tungumálum sýningin þetta vilja börnin sjá var opnuð í

teikningar og myndskreytingar úr nýjum íslenskum barnabókum sýningin fer svo á flakk um landið í lok mars og fyrsti viðkomustaður er Amtsbókasafnið á Akureyri í byrjun apríl hringirnir í kringum Satúrnus eru frekar ungir samkvæmt nýlegum mælingum vísindamanna það eru ekki mikið meira en hundrað milljónir ára síðan þeir mynduðust en þá réðu risaeðlur ríkjum

hringir Satúrnusar eru mikið sjónarspil plánetan er líka sú eina sem skartar svona flottum og áberandi borða um sig vísindamenn reiknuðu aldur hringjanna út frá gögnum sem geimfarið Cassini safnaði og sendi þegar Cassini var búið að því fór geimfarið inn í lofthjúp Satúrnusar og eyðilagðist fyrri upplýsingar um aldur hringjanna voru ekki góðar en nú hafa vísindamenn fengið nákvæmari mælingar þær fengust með því að

reikna út massa sem svífur í kringum reikistjörnuna það er að hversu mikið efni er í hringjunum samkvæmt gögnunum innihéldu hringirnir um tuttugu sinnum minna efni en áður var talið eða um fimmtán komma fjögur billjónir tonna það er álíka mikið og ísinn í fimmtíu og tvö

samkvæmt útreikningunum eru hringirnir á milli tíu og hundrað milljón ára gamlir vísindamenn segja að miðað við aldur

sólkerfisins sé líkt og þeir hafi bara orðið til í gær úrslit í grunnskólanema tvö þúsund og átján liggja nú fyrir krakkar á yngsta mið og unglingastigi

eftir Ragnar Inga Aðalsteinsson þátttaka hefur aukist um helming á milli ára en núna bárust

Guðmundur Þór Ólafsson Lilja Rut Halldórsdóttir og Sölvi Kristbjörnsson áttu að þessu sinni og við óskum þeim til hamingju við skulum slökkviliðsmenn í Kaliforníu í Bandaríkjunum fóru í óvenjulegan björgunarleiðangur um helgina tilkynning barst um hest sem sat fastur í ruslagámi við hesthús í borginni sem er átján vetra eða átján ára gamall fældist þegar eigendur hans voru að teyma hann úr hesthúsinu þá ráfaði

hann af stað og datt ofan í